Arawet ap akeng'e, arawet ap aeng', arawet ap somok, arawet ap ang'wan, arawet ap muut, arawet ap loo, arawet ap tisap, arawet ap sisiit, arawet ap sogol, arawet ap taman, arawet ap taman ak aeng'e, arawet ap taman ak aeng'.